Se toumpuk na ti'i, sera sasera ma umpa siwon nera susut nendo un leos mekasa. dei syapa sera sumiwo u lewo, nu se tou empu na ti'i memang sera wia se tu'a tu'a nera akat wias melai aki se nene, tete, wias se manak akat wia se cucu, cece. tine dakwa nera lako un tetaat uleos maleo leosan sa kita matuari masawa sawangan se kita matuari wo terlebe un ei taat ne tu'a tu'a ta dulu ti'i umpa ema nanta wias menanatas. kita musti mape kue wias mananatas nun cia man si toro lumawi lungkita. un nidokta yaai sadeik si opo empung mananatas dei duan keweiten ya ai. um waya un tetaat way <hesitation> kina berhasilan ta yaai sadai si epung mananatas dei memoali tu nun kita takan maharap Ung keberhasilan ti'i um ketek ta un gagata uki ta toro makyang ketek toro berdikari witung kukuta sendiri kita mapakyang taan ni tu dai karena um keketa ni tu menas menanatas si nu neai wiyai kita unta didi akat kita toro momuali tou akat kita toro paterangan ne tou kita toro momuali mapimpin mo mungkin wiam banua mungkin wi <hesitation> daerah wisa kita kepindaan lako saki tai iwe lakoi pemerintah. oi ko kepindah men <hesitation> makasar, oinko kepinda lako ko mena jakarta, kaapai koi wela aki pedalaman. pedalaman paling <hesitation> koki ne kedou lako wia se tou taan mantu paling koki. ne kedou wia se tou saki ta ma eman man wias mananatas ti'i musti kita senantiasa um kehidupan tayaai pa ator atorena Wo kita meke ilek um kendis nidekta endo wia muri